Speransa o l'é un atro sentimento che se peu dî positivo che veu dî aspëtâ con fiducia che e cöse che se desideran se realizzen. Speremmo che vadde tutto ben, sensa problemi, speremmo che no se femmo do mâ opure speremmo che no ceuve domenega coscì se n'anemmo a-o mâ à piggiâ o sô e vedde i figgi neuâ.